Izy ka hagnaniky <hesitation> tagnety le faragny ambony indrindra ambogn'ny tany zao, voalôhany tsy maintsy mikotragna mankony <noise> ara-batagna de mikotragna ara-tsaigna koa mo zany satria <hesitation> lavidavitra dôko zegny, de avy akeo koa zaho mila mitôndra kiraro le <hesitation> ilaigny akagny, mila <hesitation> mitôndra parasity ih, ary miomagna amin'ny hatsiàka koa satria agny zany mangatsiàka.